Jii kakari kuu tíjuu yuachii este a kívía chii ka kuntiji ntuchite kajikatí jena’ate te taka lisaa luliun chii tuu, kítí kuu tíjuu yua chii jikatíakíuía te nchakaa tu kuntiji nuute kakatí suni.